Arabi saudite a arabura tun, ba'a ninɛ ba caa ho saninu na matete. Donke ba taradisiɔn bayi ma yoo, to'o vɛ yi a'a besia minba nure, ubɛn ɛre minba nure.